Ibere nyechamikina ana ana anaberu arai etabia aitaan, etabia, akililing ama ejie, ama ikoniay, kotere esa loichamunotor ka yong’o iseme yongo etabia keng’e atamaria, ejoko mono itaan eken ari ikoniay, kiseme yong’o jiki paka toyene atamari itaan enia ee elosia etabia loajikon, ama elosi loaronon, karai loajokoni, tachamunor jik ka ng’esi, kiboyoto, ngimwakia kena arai ng’ikar amisin, arai arubain asai anang’a amisin kiboyoto ka yong’o jiki, kiboyoto jiki anawoi kang’ina kiteyen ng’ike tong’a teyen ng’esi daai lukusi, teyen ng’esi dai awui kus, teyen yong dai awui ang’itung’a kus aking’itung kech toyene jiki eboyer loajokoni mere loejie mere la eburas arai etabia loajokon la akiboi keya ng’akuro ikosokinasi abi kiyanakis, kii kii kite kikokis kaneni, kiko kis kimekis jik ng’akiro na asira, too torimakinos, kisila kaneni kiendelea emaisha along’aren eboyer loajokon ng’esi ng’olo akidwang loejie, kilamoto toloto nikeng kilamutu ejie kaama paka enang’i teni niitiekatar esi kilamutu toloto eroto keng, lakini kotere akuju kimorik kolong esi. Irau, iraut kolong akwaan apei kiboikinos jiki tanaikisi ng’ukus chan, tanaikisi akoro kus, tanaikiri kila ibere ngini daaang, tanaikisi ankoro, ori aloshida, ori ana alobari, inaikis kolona esi inaikisi tanaikis ngichan, kotere egirit kolona akuju kiriama es arai ng’ikaitotoi torwar akwan apei tanaikos kaneni kaneni anawui kang’ina toduka awui kusi, toureta ng’ikus de kisiana niajokoni, toduko awui kusia ajakis, ichiebere nabo eken arai itaan niiremunosi kayong’o niebidi ni ifanyi ekasi sodi kitaneta awui kosi aniajokon kitanut ng’ide, kitanut ibere kus ni eyei nen nawui ng’ina daang kitanut alorot alaajokon, itaan ni ebidii nabo asakari ekibaruwa anieyei tasaka ekas, tonyounte yong dai tasaka akidwang akoboikini atekenyikinos aniebong’o tong’op ibere epuatarite itaan niajokoni ngesi ng’ini niesakariti, kitasakak yong, akitana ng’ide kusi taureta ng’ide kusi kitana erot aloojok akidwang’a. Akidwang torio erogo ng’ide kus itaan niajokoni niesakariti, tesaka yong’o dai alowa alokon, etabia loapkon akidwang’aejie, eburas ang’akuro anaajoka ajokisi ng’esing’ina. itaan niesakarit tasaka anierumor ebong yaanai ng’aractio nawui, yauna akimuj nawu kimujai ng’ide ka akitan ng’ide erot aloajokon akidwang’a, ng’ikioo naajokak, ejie ny’o eburas bua ekurikuri nawoi ibere niajokoni ng’esi ng’ini akiyana aerot aloajokon, akiana eroto kitanut ng’ide kusi erot aloajokon, ka etabia loajokon akiloto epeoy, akidwang’a ejie, akidwang ny’o ibese ng’ini ng’esi ejok, ibere teni esaki akuju ng’ini toloto aerot aloajokon akidwang ng’akiro nakaalak nabo ejie ee nini tasakasi akumuj kimuja kang’ide kusi eroto aloajok kiboyoto kang’ikus jiranin eerot aloajokom akidwang ekur kur ori ekinyeny, ng’akuro nguna ng’esi eroko ng’akuro ng’una eng’erit teni akuj, ejok ng’akuro na naiboyoto esi akisil kitanut ng’ide kus alorot aloajokon kitana ng’ide kus, kisumuja ikong’ina alorot aloajikon tasokasi akimuju, anieyer ata ng’itungo ekasukoutu kon anieyakasii kii. Ejok etabia kesho kiishimunto yong’o eroto aloajokoni ejok tiikonia ilosiyong’o inadai king’olikis, ng’itung’a kon dai, king’oliki yong aniajukon teyena ataman ee be ayau lokokech aberu naajokon nawui erot io esaki akuj ng’olo kitanuneta ng’ide kusi erotoaloajokon, akidwang’a akimlakin kong’ina torio erogo, tolot torowar ng’ichokorai, alataon kang’olo kidepa akopo, tong’ero esukul, todoto torowar ng’icherai kanen, akuj kisaki suwa ng’ide kosi nieloto toruwar ng’ichokorai alotaon kalo, king’arak ng’ide kosi to kikokisi kisomata anyierumor kiteyana yong’o atamar irai akuju na iyeri irai ajuk na ng’irwa kadaang nan a na naiting’it emaisha aitaan paka danang nitokona ne, akuj iyeni yong suwa ng’itai kosi ori iyeni ng’atameta kosi akuju ng’una daangu kiwakinit suwa nakan kon daana nyuna kiyani suwa kane iyeni yong, iyeni yong ng’irotin kosi, iyeni yong esakane kosi, iyeni nikamuja suwa, ing’ari yong ng’irotin kosi, ing’ari yong’o ng’akiro daang nakifanyi suwa kane alotooma asim na akoj ing’ariyong. Ng’una daang’u arai tooma ng’akan kon, ibala uong’o tanyarai nabo keirari, ibala yong’o tasaka ng’una iremunete naki ng’ikasukou kosi, naki ebidii io ipanyete ekasi, kota sakakis suwa anieyakasi, king’arakinai suwa dai ng’ikiling’a lukisakaria akiroit, nakisakaria akimuj na kinyami, etaniata ng’ide kosi etaniata ny’o, etaniata ng’ide kosi, eboyer laajikoni ngesi ngloto laesaki akuju anikosi, eboyer bojokoni ng’esi akilot ekisil, ng’esi akilot amani, eboyer laajokon, ngesi aa akiloto niajokoni, niaekisil, akidwang eng’uring’or, ekudwang ejie eboyer loajokon loesaki akuj, akuju keng’arakinae suwa kang’ina kadaang alotooma eboyer kosi, king’arakinae suwa, ng’ide kosi, itanoto ng’ide kosi ekasukout kosi, ekasukout kong anieyei kitana yon gori terik, nak ekas naki ibere nikitania suwa ng’ide kosi kinaki dai ebiti luefanya ekaasi etania ng’ide ng’utu, akuju ing’orobo ing’ari ng’irotin ng’olo, akuj yong’o robo ing’ari ng’irotin kosi, iyong robo ing’ari ng’araeta kosi, iyong’o ing’ari ngirotin kosi lukimuja suwa, lukitania ng’ide kosi, erongoto, nyieloto lotion, ny’oloto aa atang’atang’at, yoeloto akilipanorosi iyong’o akuj ing’ari ng’rotin kosi, yau akumuju esumuja suwa ng’ide kosi. Yau akimuj esumuja suwa, ayasi suwa ng’ide kosi losukui, ayasi ng’ide kosi, king’arakis luchedai. Akuj robo, iyong iyeni ng’irotin kosi, akuj robo iyong ing’ari ng’irotin kosi, etabia aitaani ng’eri akilotejok, tasaka akumuj yau nawui keng, yau akumuj yau lode keng, yau akumuj yau lotung’a keng, akuj tang’aa robo ng’irotin kosi, tang’aa robo ekile akiyar, ngapedoriang imam yong, yapedoriang ang’ikiling’a, akuj na akiyar nakolong iyauni ng’itung’a io kiin suwa anayau kaina aloeldoret, kisirim suwa akuj, ibu yong yau kaina pekiyeni suwa bu kisiriamariam kasuwa tokona ngipeyok kosi, kisiriam kasuwa, kisiyan suwa ng’akosinio nu akuju irekinit yong akisiriam suwa ka kechi, erekinit yong lokoeke akoj, teni tokona tang’aa jik ng’irotin kosi, tang’aa akuj, akimie ng’ikasukou kosi kitana suwa kimie ng’ikasukou kosi tasakasi etabia aitani ng’esi asakar akumuj, akilot alorot aloajokon, akilot aboyer la ajokon, akidwana laa la la ejie, la epurot, la elewas, la iny’o ere erono ng’ona akuj. Naisaki yong’o tosuba ng’esi na ajokak alotoma eboyer kosi, alotoma ekiyan kosi, alotoma ajokis kosi, alotoma ekiyan kosi, akiyana ng’akiro naajoka alotoma ekiroit kon, ejok noi akuj, kotere akitanana suwa akotong’it na, ejok noi akuj akisiriam riam akolong’it na, ng’akiro daang arai ekipori isaki yong anikosi, akujo tang’aa ng’irotin kosi nikimuja suwa, tang’aa ng’irotin kosi, lukitani suwa ng’ide kosi, tang’aa ngirotin kosi lua luakisakakinia suwa luaesakunetia ng’ikasukou kosi, eboyoto suwa kotero amaan, esorokane kosi akisekini akirokit paka nitokona namojona akuj iyeni yong, iyeni yong atamari irukete ng’itong’a lo paka tomojong’a akoj, ejoke noi akuj kang’ona kadaang akuju igeni yong, iyeni yong’o tanea ng’ikasukou kosi, akisekini akirukit paka nitokona namojona akuj iyeni yong, iyeni yong atamari irukete ng’itung’a lo paka tomojong’a akoj, ejoke noi akuj kang’ona kadaang akuju iyeni yong, iyeni yong’o tamea ng’ikasukou kosi tasakasi, naki ebidi la asakar kitasaka kiniata sana akuj, kimie kitana suwa kotere akiroi kon ejok noi tanyarai nabo kiirari ibala yong taraka ng’una iyany’onete kii kitamonai suwa anapolou ng’ngikasukou kosi. Nakan kon akuj, kitamonai suwa akuj, kitamunai suwa akuj, kitamunai ekile akiyar, kitamunai ng’ikasukou kosi kimie ebidii aitan ng’esi asakar, tasakak ng’ikede, tasakak akumuj, tasakaki, tasakak niimujeta, tasakaki ni imujeta, tasakaki nyieperete, tasakaki ni imujeta, tasakak akuj, iyong ing’ari ng’irotin akuj, iyong ing’ari nikimuja suwa iyong ing’ari nikipwataria suwa akuj iyong iyeni akuj, akuju kina ii etabia aitani ng’esi akiboi niajokon ng’esi aa akiboi, akilot alorot aloajokon, akidwana la ejie, akidiuang la ng’i akuj ng’una daang arai iyong irekenit akuj, kitamunai suwa, kitamunai ekile akiyar, kimie suwa atasakakisi ng’ide kosi, atakisiekitane ng’ide kosi, ataanyito tane ekitane ekitanape ng’ide kosi akuj iyong ingari ng’rotin kosi, iyong ing’ari elote kosi, iyong ing’ari eboyer kosi, iyong ing’ari ng’irotin kosi akuj, ang’ikasukou kosi kitasakakis suwa nikimuja, kitacakakis suwa enape, etaneta suwa ng’ide kosi nyieruwar ng’ichokorai alotaon kalo. Ng'eruworii ng'iiimokorae ng'eloto akokoo, atanutu suwa ng'idae kosi akuj. nikiruwari suwa lu kiperi ng'kisakae nikimuja akuj. akuju tabayio nabo ng'iini esakariti inakino ng'ini ilipaa einakinio akuju tosokaki suwa ng'irotini kosi tang'aa suwa ng'irotin kosi akuj ibala iyong' tong'arae nabo kiarunae ebidii nabo aitwaan aniberu asakar eloidii naboo aitwaan anibeu asakar akidwang' suwa ebelobelo akidwang suwa atochakaranarosi akidwang suwaa keta kisirika akoro akudwang' suwa atorotokisi wachiae eboikinosii atomechakisi nikon kotere ibaa iyong' tomechakisi nikon ebidii aitwaani ngesi akiakitanun ng'ikee dee kitatam erot aloajokon ebidii aitwaani ngesi akitaan ng'kee dae kistee kitama kikee erot aloajokon kisiyaana erot a loajokon kitatam ng'akiroo akuj kitatam anachie dae neekeritaa ng'akiroo na akwaapit. Akita nunii ebidii aitwaan ng'oloo asakari niimujataa ng'idae keng asakari niepuetareta asakari niisomaata. Asakarii tong'aa iyong erot akuj togaa iyong' ngipiding'aa tokimujia suwaa akuji tang'aa iyong akuj, akuj ngunaa dwang'uu iyo ebidii aitwaan asakar ebidii itwaani asakakini ng'idae keng' ni emujetae ebidii aitwaani tolemaa suwa naronok. akujuu erong'utuu ng'idae kosi erot aloajokon erotutu ng'idae kosi erot aloajokon erung'utu ng'idae kosi etor alojokon kitee itwaani kuliko ekelele lokaalan ng'iredioi akiyenya, ejiyee akujuu tolema ebidii aiteaan ng'oloo etanutu suwaa ng'idae kori erot aloajokom kidie aitwaani aku erot aloajokon etwanoto suwa ng'idae kosi etwantu suwaa ng'idae kosi na- dwaang tomaa nakan kon emam achie kilee, akuj kang na seeni iyeeni iyong ebidii aitwaan etabia aitwaani akitanun ng'kee dae erot atwaan ng'oloo kitanutu ng'idae ng'eloto tuuwor ng'ichokorae turiworii ng'ikamatak agaanuu ka ngikanyaka kubeer akujuu iyong ilemuni ng'idae kasii towuutu kanenii ale tojongu to atang'a tangati ebidii ng'oloo atanutu ng'idae kosi erot aloajokon ng'oloo ebidii ng'oloo etanutu ng'idae kosi. Aloroto aloajokom aloisakiiyong' etanutu ng'idae kosi alorot aloajokon ebidii ng'oloo etanoto sowaa ng'idaee kosii iiyaa, emaisha akwaar kanae ng'idae aluwor ewuriyeete edisiak ndi'iade aluwor ewuyete ewurenakinio kimekisii esukuluu toloto ngichee tomataa egaamuu toloto ng'iche toruwor ng'chokorae wautuu ng'idae etanaa rabo suwaa wazazii ering'aa edi keiring'aa raboo aniiting'it nabo yong emisigo lochee kinun nabo emusigo loche tolomaa akiroong' nabi wajukuu nabo eringaa eringa kijukaritee itwaan losokul kimee eskul kanenii king'alataa ng'idae kosi ng'araitoo a kwaapiti aruwori twurerkinio edisiak kimekisi esukul kanenii kimekisii esokul kaneni akidwang' akisomaree topolotoo ta kisomataa king'arakisi moi ka wazazi kech aruyor naboo eloose kong'iini elomose kong'iini ipudatee konginii elometee ingaa akwaapu eyei tokonaa akoroo eyei edekee eyeii kila aina ang'idekasinai eyeitomaa loo eyee nekee nakopitii nakaa pekisemaa itwan erot aloojokon eyarubuni turuworii kiria edekee todowiin tu kong'iin kiteree esibitar dae esakai ng'airopiyae esakii esibitar dae iboree nia elosi itwaan itedekar kama hakuna etonii totaan jik tonakae. Kang'idae kosi ang'ero ng'isukulio luapoloko ng'ikija nae. ng'apesuru tairenakinae pasi kongin, toriwori waitu ng'idae nabo kitana wazasi. kitana ng'idae nabo kitana suwa ng'idae. akwaap tokana aruner. ee akumuj ekeer ebeii lo ebai aama. ten kaung'u iyong' mia mam ibore egelete yaani kianyu mia mbili mam bore itemokin tomeoi araii kimuja akimuj na ekadit ngakookesi nape nimoni itwaaru bado ennga itwaan imelaa tu kong'ini emama ibore anang' kotere akimuj na dochichi ng'inaa nitemokin kiany' iyong' teni mia mbili kiang' teni ng'aimam nitemokin anibocha mia kikooriu robo lo arai euji tomat robo totukokinae cha ng'o ng'iboro aakok mam rob ng'araito ni ikute nakolo a rayia ayei eedung aya eng'omo ayeyae ng'akalalio aya edome saii neke awii emoit mtii kichidaa iyong ng'akiinyir nakom ngesi ipwataria mtii eyei itwaan lokaasi kama hakuna iridiete ng'itungaa akoro irdetee jik akoro ng'iche jik natete iwalaria mam ne yapani itwaan teni ng'idae louchik igorosie akoro. Ig'orosi jik akoro. akoro. tolemunae iboree kaii hakuna pe kilot iyong tonyou kirimoo pekioto tani kitataa iboree aitwaani topwatarata ng'idae nguluu emam nabo wachee epwatarata ng'idae nguluu akwaap tokara aloner anibocha kitung'uu lo arai edeke kitor jik nenii kidaar jik akooro dae ng'inaa edeke daa ng'oloo asaa tong'op iboree dwaang iny'o akigoro akuj robo tong'aa ng'irotenii lu kipwatarae tangaa robo akujuu erot, akwaap nae aruner ang'opae taani ng'a ng'arasitia angop tani napei kopo nng'op taani iny'o akuj robo king'arak ng'ikeo tungaa topia ng'ikapolok dae yautu robo karai napei kopo dae king'alanakisi ng'itungaa anidete ng'itungaa ata ng'akipii akuree akwaap ata ng'akipii akuree emasio suwa kawalasee naeleleunae cha kwalasee atoloto atomata ng'akipii na ng'oraa atomataa ng'unae ngesi arai naakipii atowokutu kemam iyong itaani kumi naa iwokinoo ng'akipii aloperehio ang'itungaa emum nabo loto tomat kawalasee emam roboo wache akoro dae akimuj ng'engin adok akimet adok ng'ebereii adok ng'o tokana nabo emama nabo.